<hesitation> أني نفضل الجو المسقع على الجو السخون لأنه الجو المسقع تقدر <hesitation> تقدر تتصرف فيه، يعني تلبس لبس <hesitation> تقيل، وتقدر تتغطى فيه يعني هلبة طرق إنك يعني تسيطر عليه، <hesitation> لكن الجو الحار مفيش يعني <hesitation> خصوصا يعني لو هرب الضي مشكلة كبيرة.